Ei pai nama si titiwa lumemo nawesi hasuana ne lete lete sitai hapiase sihono iya ina lumei. Ne si hasu ana sa wano akuise sitai, situe siha lumei nena nake ole si titiwa pa awe nu mei mana wai titiwa mapina lalei mapina titiwa pawe manawa lalei si titiwa si kai tia nena nake ole lete lete si tue si umule wai si mau ni si ana pui si ana nepu wai sia mane wai tue ngas tunu ela pasa deta tuka ulu si puyu bakuti ni sisi kama ola.